Jate fuu ley ñalawma neɗɗo ana golla eeruuji sappo e ko fawi. <hesitation> so a ƴeeƴii duu ley yontere fuu ana hawra e eeruuji capanɗe jeɗɗi, jeɗɗi naa jeegon. <hesitation> so a ƴeewii ley hitaande, <hesitation> lewru wooturu nii woni ko ɓamammi faa mi suulta kaa, lewru wooturu.